हल्कु अर नीलू रंग म्येरा पसंदीदा रंगू मां से एक चि। ते जब भी म्येरा दिमाग मां हल्कु नीलु रंग ऊंद, त शांति मिल्दी, सुकून मिल्द। यमण्ये लगद अब यो स्थिर व्हेगि समय। यि रंग आप जन गेरा आकाश ते द्येख ल्यवा, ज्वो भी हल्कू नीलू रंग व्हंद। समुद्र ते द्येख ल्यवा, शांत समुद्र अर शांत आकाश कु प्रतीक मण्ये जंद। हल्कु नीलू रंग आंखा बंद कर द्यावा अर यूं रंगू का बारा मां स्वोचि ते मैते त बड़ि शांति प्राप्त व्हंदि। किले कि यो म्येरु सबसे पसंदीदा रंग भी चि।